Manahaky anizao ñy kolotsain'olo a toroky añy: -ñ'aminy ñy fivavaha ,ñ'aminy ñy litera ,rozy ro tompony; mañaraky ñy razan-drozy avao rozy fa tsy maniasia; <shushes> ñ'aminy ñy fomban-draza ,ñy fomba amampanao ,tanjanan-drozy avao ñy soa toavin-drozy ,aminy ñy sakafo moa fa tsy volañy ,ñy foto-tsakafon-droze tsy miova na misy ñy fivoara.